eins og þið sjálfsagt vitið eða hafið séð við fáum

hérna í þáttinn verðlaunahafana Auði Ólafsdóttur Ragnar Axelsson og Hildur Knútsdóttir verður líka með okkur

seinnipart þáttarins ætlum við að fara í Laugarnesið bækur og staðir Laugarnes þar er ýmislegt Hallgerður langbrók á að hafa verið þar og Haraldur Níelsson prófessor og svo Sigurður a Magnússon það er af mörgu að taka í Laugarnesi við tölum líka við Sigurbjörgu Þrastardóttur ljóðskáld hún fer með kvæði fyrir okkur við byrjum hérna með Sunnu Dís Másdóttur og Þorgeiri Tryggvasyni það eru tvær bækur sem við ætlum að fjalla um skáldsögur sem komu út fyrir jólin

margar bækur vel kynntur höfundur en í þessari bók er uppleggið maður sem hrekst frá kennslu vegna þess að hann lendir í deilum og deilurnar eru út af Land þjóð og tunga þrenning sönn og ein þá er meiningin að þetta þyki ekkert sérstaklega góður boðskapur á tíma fjölmenningar og

er Tómas menntaskólakennari brottrekinn eða frá farinn kominn á sólarströnd með konu sinni Selmu og þau eru að reyna að tjasla í hjónabandið en samt ekki síst út af því að Selma hefur tekið öndverðan pól við Tómas í þessari deilu um

þau eru þarna að reyna að ná saman eða aðallega eru þau nú reyndar að reyna að hafa svona sem misst af hvoru hvoru öðru að segja

svolítið svolítið gangur mála atburðir sögunnar eru dálítið mikið í kringum það að þau eru svona að forðast hvort annað hún vill liggja á

er þetta dálítið skemmtilegt það sem manni finnst kannski verða svolítið útundan það er nákvæmlega það sem virðist vera kveikja sögunnar eða

barátta um stöðu kveðskapar af þessu tagi í okkar fjölmenningarsamfélagi sem

en er pínu vannært í í bókinni þú meinar að þessi hugsanlega forsenda bókarinnar hún komist ekkert nei mér finnst hún ekki fá þá athygli

sauma þá sögu sjálfur ég fór að lesa Sonnettuna og velta fyrir mér hvernig væri hægt að

um hana á þeim forsendum að það þyrfti að velta fyrir sér bíddu hvaða stöðu hefur svona skáldskapur í staðinn fyrir einhvern veginn að banna hana eða ýta henni til hliðar sem er nú kannski óþarfi ég var svolítið skilinn eftir með það verkefni í staðinn fyrir að það væri reifað í bókinni já er alveg sammála ég var meira að segja komin í að

telja kafla og sjá hvort ég gæti ráðið

eitthvað í uppbyggingu sögunnar hvort hún ætti að kallast á við sko bragarháttinn sonnettu af því það verður þarna viðsnúningur í lokin og ég alveg já þetta gæti verið

ekki að tengja þetta við söguna sem maður síðan les þetta er miklu frekar

stúdía á þessu sambandi eða sambandsleysi þeirra hjóna og lífinu á þessari sólarströnd

þarna fullt af fólki bæði Íslendingum og fólki annars staðar frá í Evrópu mér fannst meira að segja sumar persónurnar íslensku ekki heldur einhvern veginn mér fannst þær jaðra við klisjur sums staðar eins og einhverjar ægilega fullar og flottar vinkonur að reyna að lokka fólk upp á herbergi

náði heim og saman með þessum formerkjum sem að manni eru gefin en þetta eru í sjálfu sér áhugaverðar pælingar því að því að þetta kvæði boðskapur þess sem að þótti kannski alveg eðlilegur þegar við vorum að alast upp sérstaklega við Þorgeir hann er kannski afskaplega gamaldags núna já en hann er náttúrulega bara held ég orðinn áhugaverður á annan hátt og því er svolítið ýtt til hliðar þetta viðfangsefni er áhugavert en

það er pínu vannært í þessari bók þar sem það þó kemur fyrir er það mjög svona á yfirborðinu fólk er annað hvort með eða á móti og hann er rasisti eða ekki en það er ekki ekki fyllt nægilega í þetta efni finnst mér að heiman það er fyrsta skáldsaga

hjá henni falleg kápa og alveg í takt við bókina og bókin

vandamál við að mynda tengsl og að vera kannski aðeins á skjön eða utanveltu þetta er svona ákveðið rótleysi og bókin einmitt hefst á kafla þar sem að söguhetjan Unnur er í flugvél svona bókstaflega á milli tveggja heima hefur verið í skiptinámi í Evrópu Þýskalandi og er að koma heim

hún finnur sig í rauninni hvergi og um leið og hún lendir á Íslandi er hún komin aftur í hjá mömmu og pabba sem er nú veruleiki sem margir á þessum aldri eru að glíma við í dag fer í Bónus og hittir þar tvær fyrrverandi tengdamæður sínar í einni og sömu

upplifir innilokunarkennd í rauninni en en og hún er hún er ofsalega hrifnæm og viðkvæm manneskja og maður finnur hvernig hún er að reyna að tengja við moldina og bara landið sem er líka

áhugavert viðfangsefni þegar landið eins og segir sko er einhvern veginn að leika sjálft sig fyrir alla er nú ef eitthvert skáld segir tíminn vill ekki tengja sig við mig en þarna er einhvern veginn komin heil kynslóð sem tíminn vill ekki tengjast við og hún er

þessi kona og og það er mjög mjög forvitnilegt að fá innsýn í í maður einhvern veginn trúir því að þetta sé raunsönn mynd af einhverjum hópi af fólki sem sem fer í eitthvert nám sem það hefur engan áhuga á og það ferðast um um heiminn og nær þar kemur heim og passar ekki þar við heldur ísland er orðið einhvers konar

og það á hvergi kemur sér ekki upp húsnæði

og það langar líka veginn að finna ástina en

hana ekki heldur og langar líka einhvern veginn til að finna hana ekki af því að hún er auðvitað klisja líka er eitthvert ráðaleysi í heiminum sem er alveg mjög forvitnilegt það er býsna erfitt að gera þessu skil án þess að þetta verði einhvern veginn sjálft fullkomlega svona rótlaust og áhugalaust og ég segi ekki að Arngunnur leysi það vandamál alveg ég verð að gera eitthvað það gerist ekki mikið en er þó gefið í skyn í lokin að það geti

á þennan svona heiðarlega hátt af því að auðvitað veit hún að þetta er býsna svona laust í reipunum og tíðindalaust og í einhverjum skilningi leiðinlegt en samt ekki sko bókmenntaverðlaunin voru veitt núna áðan mig langar að renna yfir bækurnar sem fengu tilnefningar það voru í

fagurbókmenntum allt fer eftir Steinar Braga ég er sofandi hurð

sextíu og tvö eftir Sjón Guðrún Eva Mínervudóttir skegg

Ólafsdóttir fyrir ör Sigurður Pálsson ljóð muna rödd fræðirit og bækur almenns eðlis Saga tónlistar eftir Árna Heimi Ingólfsson Bergsveinn Birgisson á hverju liggja ekki vorar göfugu kellingar eftir Guðrúnu Ingólfsdóttur andlit norðursins eftir Ragnar Axelsson Jón lærði eftir Viðar Hreinsson og svo eru það barnabækurnar Hildur Knútsdóttir

Þórdís Gísladóttir með henni íslandsbók barnanna Margrét Tryggvadóttir og Linda Ólafsdóttir vargöld fyrsta bók Þórhallur Arnórsson og Jón Páll Halldórsson og svo Benediktsson það er sem sagt ör og andlit norðursins og vetrarhörkur sem að sigra í þessari keppni hvernig líst ykkur á þetta við vorum svo heppin við Þorgeir að fá að lesa ör og skegg Raspútíns og allt fer hérna fyrir jól og

bækur fannst mér sem voru tilnefndar í ár ör var falleg og ljúf og stór og lítil í senn einhvern veginn

mig minnir að við höfum gott ef það varst ekki hreinilega þú sem að notaðir orðið mannbætandi yfir ör og ég held að það veiti nú ekkert af og bók Ragnars Axelssonar er náttúrulega stórbrotið listaverk algjörlega og líka gaman fáum verðlaunahafana hérna á eftir þakka ykkur fyrir að vera með mér hingað er komin Auður Ólafsdóttir verðlaunahafi Íslensku bókmenntaverðlaunanna fagurbókmenntir skáldsagan ör til hamingju með verðlaunin Auður takk kærlega fyrir

jú mjög svo bara bara mjög þakklát að vera komin

hóp með hinum strákunum og nokkrum flottum kvenrithöfundum sem hafa fengið þessi verðlaun

um mikilvægi bókmennta en þú talaðir líka um umhverfismál

já ég er alltaf svona menningar tilvistar pólitísk ef ég mögulega fæ tækifæri til þannig útflutningsgreinin á Íslandi

ég var svona að leggja út af því sem er kannski þrástef í mínum bókum að við erum líka hinir og hinir erum við og það

engin menning til í í einangrun í svona þjóðernislegri einangrun og ég er nú að fjalla oft um fólk á jaðrinum hið óvenjulega við venjulegt fólk en líka að byggja brú á milli heima skoða karlmennskuna í tengslum við mennskuna eins og í þessari bók kannski þessi bók fjallar náttúrulega um mann sem er haldinn örvæntingu eins og margir eru en hann fer út í heim og fer að gera gagn á svæði þar sem allt er í í kalda koli já já

ég sendi hann út í heim þetta er bók um þjáninguna og þjáningin er alltaf alltaf einstaklingsins þannig að skáldsaga er svona hugsun í formi og

ekki að skrifa sagnfræði heldur maður smættar þetta alltaf

niður í mennskuna og manneskjuna einstaklinginn og það er hann sem þjáist og líka í landi þar sem geisar stríð ég sá í ágætu viðtali sem var tekið við þig að þú værir að skrifa gegn myrkrinu já já einmitt ég hef nú

líka líka sagt að þetta er eins konar tiltekt eða löngun til að taka til í heiminum það er svona þetta kvenlega háleita að skrifa af því að mann langar til að heimurinn sé öðruvísi en hann er líka þú skrifar bækur sem hafa boðskap já mér finnst alveg tilgangslaust að vera rithöfundur og hafa ekkert að segja hafa ekkert ekkert fram að færa þetta er barnaleg löngun en hún er er samt til staðar ég veit til

ég meina það var frétt um hval sem strandaði fullur af plasti og ég var að koma frá Indlandi af bókmenntahátíð og þar borða kýrnar plast líka kafna þannig að já

ég held að það sé bara bara við erum komin fram yfir allar rauðar línur í

þeim efnum ég talaði reyndar líka um um sögu sem ég held mikið upp á um um Bakkabræður í ræðunni Gísla Eirík og Helga sem að gerðu tilraun til að bera ljós í

í bæinn mér

alltaf þótt þetta mjög falleg myndlíking fyrir skáldskapinn fyrir sköpunina og þeir bjuggu nú á Bakka ekki sama Bakka og er verið að reisa þetta

skapa að skrifa bókmenntir og búa til eitthvað úr engu úr úr úr súrefni og sólarljósi sko þú byrjar frekar seint að skrifa eða senda frá þér skáldskap já ég held ég hafi bara ekki verið nógu þroskuð eða tilbúin svo bara allt í einu kom þessi þörf að allt í einu fannst mér kannski að þörfin var komin miklu fyrr en svo allt í einu hafði ég eitthvað

rétt fyrir það má kannski segja að sumu leyti að í bókmenntunum þá hafi kannski upphefð þín að sumu leyti komið að utan þess vegna er

þessi bók á eftir að fara út í heim og verður þýdd eitthvað ég vissi það fyrir en ég veit ekkert hvort þessi verðlaun hafa einhver áhrif þar en

svolítið eins og nú sé búið að nesta mig að heiman já sko afleggjarinn

hennar frægð kemur hingað heim frá Frakklandi og Róm ég hafði samt alltaf

mjög góða lesendur hérna heima þó þeir væru kannski ekki margir kannski tvö hundruð íslenskukennarar við menntaskóla og þannig að maður skrifar nú hvort eð er bara fyrir fyrir einn alla vega ég svona einn sem situr á öxlinni hitt eru aukaverkanir já

náttúrulega menntuð í Frakklandi er ekki Frakkland dálítið stórt númer í lífi þínu sko Frökkum finnst ég mjög ólík frönskum rithöfundum þeir

ég sé mjög íslensk en ég er nú að reyna að segja þeim

eina sem íslenskir rithöfundar eiga sameiginlegt er að skrifa á þessu

enginn skilur utan utan Íslands sem er okkar okkar sérstaða okkar okkar styrkur auður til hamingju með verðlaunin þakka þér Hildur Knútsdóttir sem vann barnabókaverðlaunin fyrir vetrarhörkur er ekki á landinu en við ætlum að sýna smá innslag með henni það eru

sem við tókum upp fyrir nokkru síðan

segja Harry Potter bækurnar og ekkert endilega þessi þetta var sú sem ég fann hérna æðislegar og ég held að þetta séu mínar svona ef ég ætti að nefna einhvern einn bókaflokk skemmtilegar og spennandi og ævintýri en svo margt í þeim líka þær fjalla náttúrulega um mér fannst þær verða að vera hérna og svo ætla ég líka hún er einn af uppáhaldshöfundum mínum og eiginlega kannski pínu ástæðan fyrir því að mig langaði til að verða rithöfundur ég byrjaði

sinni hvar Suður Ameríka var á korti þannig að ég las þetta eins og algjöra fantasíu svo þegar ég fór að lesa þær aftur þegar ég eldri þá er svo ótrúlega margt í þeim og hún er svo ótrúlega skemmtileg og fyndin og

nefna þessa hérna bók líka sem er eftir annan rithöfund sem er einn af uppáhalds rithöfundunum mínum þetta er samt fyrsta og eina bókin hennar og það

kom út hún er búin að skrifa rosalega lengi á blogg og

rokkstjarna í bloggheimum eiginlega hún skrifar svona þetta eru myndasögur og ótrúlega einfaldar myndir um geðsjúkdóma en líka að fara að leigja sér vídeóspólu hún er

sjúklega fyndin hún

æðisleg bók og hún er æðisleg svo er miklu meira á heimasíðunni hennar líka sem er hægt að lesa þar svo ætla ég að nefna

ég var ein af skipuleggjendunum hún er rosalega skemmtileg og búin að skrifa rosalega mikið og af því hún fjallar um geimferðir og hún gerist á annarri plánetu mannkynið er komið út í geim af því það þarf að finna sér fleiri

hún fjallar um femínisma og feðraveldi og alls konar hluti sem ég er búin

og stríð og hryðjuverk og svo eru líka geimverur í henni hún er alveg frábær svo ætla ég að segja líka Ingibjörg Haraldsdóttir hvar sem ég verð þetta er ein af uppáhalds

eiginlega fyrsta ljóðabókin sem varð uppáhalds ljóðabókin mín ég man ennþá

las hana fyrst ég var í m h í menntaskóla og systir mín fékk hana að gjöf ég að kaupa nýja handa systur minni en snerti rosalega við mér og er bara frábær

elskað Ingibjörgu upp frá því Ragnar Axelsson er hingað kominn hann fær Íslensku bókmenntaverðlaunin

í flokki fræðirita og bóka almenns eðlis fyrir bókina andlit norðursins þetta er gríðarlegt safn ljósmynda frá Íslandi Færeyjum og Grænlandi eiginlega svona kórónan á þínu ævistarfi hvernig er að fá svona þennan heiður það er stórkostlegt þetta gleður mjög þetta er mikil viðurkenning

eitthvað af viti um norðurslóðir þessi bók er afrakstur þrjátíu þrjátíu ára og þetta er

eins og stórt yfirlit yfir það sem þú hefur verið að gera já þetta eru þrjátíu ára plús saga afturábak og þetta er svona eitt þrep kannski í stiga ég er ekkert hættur því

svo mikið að gerast og mikið að breytast

halda áfram og taka öll heimskautalöndin upp á nýtt og gera enn stærri bók þú ert að fara að mynda í öllum heimskautalöndunum segirðu já og ég er að fara til Grænlands í fyrramálið að mynda

bara svona sem dæmi þá var ísinn er lélegur og ég ætla að sjá hvernig veiðimönnunum reiðir af núna sem ég fór með þá en ætlarðu svo að taka hvað Síberíu og Kanada og já ég ætla að fara í öll löndin ég

að myndast holur út um allt og metangas að leysast úr læðingi ég myndaði

á túndrunni og fylgdist með þeirra lífi sem er á undanhaldi líka

breytast krakkarnir fara í skóla og vilja ekki þannig að það er eitthvað sem mun breytast við þetta er svolítið fallegt mannlíf

er að reyna að skrásetja þetta mannlíf

og blanda saman við veðuröflin og náttúruna og dýrin fólkið

þú talaðir um umhverfismál í ræðunni þinni núna áðan já norðurslóðir eru eins og ísskápur jarðarinnar hann er á undanhaldi og er að bráðna þetta viðheldur að það sé bærilegur bærilegur hiti á allri jörðinni þannig að það verða miklar breytingar í framtíðinni ef að ísinn fer þannig að það er vá fyrir dyrum sem er alveg vert að gefa gaum og hugleiða við kannski gerum það ekki nóg

eigi að stoppa eða neitt svoleiðis en en þetta er alla vega áhyggjuefni og vísindamenn eru nánast sammála um

er ákveðið kapphlaup við tímann fyrir mig að ná að mynda

íslensku jöklarnir verða horfnir eftir

tvö hundruð ár ef fram heldur sem horfir verða þeir horfnir eftir hundrað og fimmtíu til tvö hundruð ár og það er engin leið að stoppa það

hlýnun sem orðin er nú þegar mig langar að sýna brot úr innslagi sem við gerðum fyrr í vetur við fórum í fjöruna við myndirnar sem við tókum kíkjum aðeins á þetta þú varst sem strákur í sveit á Kvískerjum í Öræfum hjá þessum merkilegu systkinum þau voru vísindamenn og Guð

má vita hvað já þetta lagði eiginlega í undirmeðvitundinni grunninn að öllu sem maður hefur verið að gera síðan

tíu ára gamall að mynda meðal annars þá á selveiðum og öðru

einhvern veginn byrjar áhugi minn á því að skrásetja þá ómeðvitað þannig lagað en svo þroskast maður en þetta var allt í grunninn að öllu sem koma skyldi síðar sko þessar myndir tókstu sem barn þetta er alveg sami sami stíll og síðar þú hefur þú hefur verið undrabarn ég hef ekkert þroskast þetta er ótrúlegt ég hef aldrei búið þær til fyrr en þú baðst mig um að gera þetta þá var ég eiginlega að sjá þetta af filmunum og búa þær til eiginlega í fyrsta skipti ég

ég var yngri en hafði ekki séð þær í mörg ár það var dálítið magnað að sjá þetta og þetta leggur grunninn að því sem maður myndar í dag ótrúlega þroskað af ungum dreng að að taka þessar myndir ég er mjög seinþroska en þetta hefur virkað þarna segðu mér það er eitt sem er kannski aldrei spurt um í svona þætti það eru græjurnar

hvaða græjur ertu með og hvernig er að nota svona græjur í svona miklum kulda ég hef oft velt því fyrir mér hvernig hefur verið fyrir geimfarana að vera á tunglinu þú ert í búning og með svaka hanska þetta er svolítið eins þú ert með svaka vettlinga og bara

við að skipta um filmur áður það var allt einhvern veginn vesen í þessum kulda síðan hefur það breyst filmurnar voru að brotna í kuldanum og digital myndavélar þar sem

batterí er maður allur útataður í batteríum innan á sér og sefur með batterí því þau eyðast svo hratt í kuldanum þetta er alltaf eitthvert vesen en það er rosalega gaman eftirá og allt gengur upp fer ekkert úr vettlingunum lengi

sé eitthvað það erfiðasta sem hægt er að gera það er að mynda í miklum kuldum Ragnar þú gerir það með miklum ágætum þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum heyra í Sigurbjörgu Þrastardóttur Sigurbjörg segðu mér frá bókinni þinni og aðrar sögur þannig að eiginlega aðalmálið er

þetta og aðrar sögur þetta eru stuttar sögur

þrjátíu og sex ef ég man rétt og segja frá ýmsu og ýmsir sögumenn sem að

aðalmálið að

mjög ólíkir er eitthvað ákveðið þema í þessu jú og nei það eru þrír kaflar einn er um konur annar um dýr og einn er um karlmenn það er svona hann er hægt að púsla því upp á nýtt ef maður vill en það er svona

helsta sem tengir þetta saman en eru þetta ljóð eða eru þetta sögur

séu sögur það er karakter og situation í hverju og einu og svona atburður eða eitthvað slíkt

já mér fannst ég vera að skrifa sögur sumir hafa lesið þetta sem ljóð og segja að það gangi alveg upp við erum hérna í garðinum við Ásmundarsafn og þú ætlar að lesa fyrir mig sögu sem gerist hérna sláturtíð í sveitinni hún hrossið tók innan úr því innyflin og kastaði fyrir

verkaði húðina varlega og mátaði undir sófaborðið þetta tók hana ríflega viku enda lá henni ekkert

hún settist út á pallinn

gapti út í rökkrið og rifjaði upp síðustu mánuðina í borginni hún hafði verið með eitthvert bjánalegt viðmið um að sjá listaverk á dag alveg þangað til kvöldið sem kalla þurfti til slökkviliðið hún hafði læst sig utan um skúlptúr aftan við Ásmundarsafn og neitað að sleppa þetta var þó eitthvað annað þetta var alveg meiriháttar sögur segja að undir lok ævi sinnar hafi Hallgerður langbrók búið hér í Laugarnesi og að hér hafi hún verið grafin hérna var meira að segja þúst sem var nefnd

Varmalæk í Borgarfirði þeir bræður áttu þessa jörð og hingað flutti hún bæði eftir að Glúmur var fallinn og svo líka þegar Gunnar var fallinn þá flúði hún Rangárþing enda lögð í einelti þar og hér bar hún beinin og það sagði mér Jón Böðvarsson og Bjarni Eiríkur Sigurðsson að

muna gamlir Reykvíkingar eftir það var grænt árið um kring en hvað heldurðu að Reykvíkingar hafi gert eineltið hélt áfram út fyrir gröf og dauða það fór undir Sæbrautina og þegar maður ekur eftir Sæbrautinni þá kippist maður þegar maður keyrir yfir leiðið á ljósunum þarna

þá lyftist bíllinn upp löngu seinna var byggð hérna Biskupsstofa úr hlöðnum steini húsið var reist af dönskum smiðum og þótti ákaflega lélegt Þorgrímur Gestsson segir í bókinni mannlíf við sund þótt í Laugarnesi væri mikið menningarsetur

reisulegt hús að sjá á gömlum teikningum var hún ekki að sama skapi gott hús hún var þvert á móti hrákasmíð hin mesta og gallagripur og þurfti oft að gera við hana fyrir stórfé samt var þar ætíð dragsúgur og leki þegar eitthvað var að veðri um smíðina orti samtímamaður stormurinn í

þar má hafa þerrivind þegar ekki lekur biskup fluttist úr Laugarnesi átján hundruð fimmtíu og sex og þá fór húsið í eyði síðustu voru franskir sjómenn sem sýktust af bólusótt og voru settir í sóttkví í Biskupsstofu átján hundruð sjötíu og eitt sagt er að fjórir hafi látist og þeir voru grafnir hér í gamla kirkjugarðinum í Laugarnesi síðastir manna árið átján hundruð sjötíu og fimm kom upp einkennilegt þjófnaðarmál brotist var inn í Biskupsstofu og stolið sem frönsku sjómennirnir höfðu notað þau höfðu legið þarna óhreyfð árum saman bæjarbúar óttuðust smit loks upplýstist málið og kom í ljós að fjórar konur í Reykjavík höfðu staðið fyrir þjófnaðinum Kristín Steinsdóttir notar þetta í skáldsögu sinni sem heitir

og fjallar um konur sem strita við þvotta í gömlu laugunum og þurfa að bera þvott innan úr Reykjavík í öllum veðrum

af ánægju undir einni af sængunum úr Biskupsstofu frá hverjum erum við svo sem að stela Guðfinna er frjóð í framan af ákafa mennirnir eru löngu farnir til Frakklands og koma vísast aldrei aftur og heldurðu að það sé Guði þóknanlegt að þetta grotni niður inni í Laugarnesi þetta er bara eins og hver önnur guðsgjöf

dæsir af gleði þessi

mun vera úr steinum sem voru í grunni

sem hefur staðið á Íslandi gjöf frá reglunni í Danmörku en húsið brann til kaldra kola nítján hundruð fjörutíu og þrjú í og í bókinni Þýska húsið eftir Arnald Indriðason aðsetur í spítalanum

var eitt af fallegri timburhúsum landsins á tveimur hæðum með risi gluggaröðum eftir húsinu endilöngu og tveimur burstum sem stóðu fram úr því hvor við sinn endann og sneru til suðurs frægur bókmenntamaður bjó á sinni tíð í

prófessor í guðfræði hann var einn ötulasti og besti þýðandi Biblíunnar á íslensku Haraldur þótti frjálslyndur í guðfræði en hann aðhylltist líka spíritisma sem ákaft var deilt um á þessum árum frægt er þegar Haraldur birtist eftir andlát sitt á ljósmynd hjá breskum miðlum einar Kvaran skrifaði um þetta og taldi engan vafa leika á að myndin væri af Haraldi síðar komst upp að þetta voru svik og prettir en þekktur stuðningsmaður ljósmyndarans sem nefndist William var eins og þorp fyrir utan byggðina í Reykjavík en síðar óx bærinn og innlimaði það einhverja merkilegustu lýsinguna á lífinu í Laugarnesi er að finna í undir Sigurðar a Magnússonar hann ólst hér upp í fátækt en líka ákveðinni sveitasælu einn af fjölmörgum börnum

karls sem kallaður var Mera mangi það var stundum ekki til fyrir mat en það var alltaf til fyrir fyrir áfengi þannig að þið við fátækt stundum mikla fátækt en hann bar sig alltaf eins og hann væri ekki fátækur erfið lífskjörin

svo átti hann börn með tveimur systrum móður minnar tuttugu og þrjú börn með sjö eða átta konum en það hefur verið náttúran

svo má ekki gleyma einu og það gerði algjöran

og ég var ríðandi alla daga um allt hverfið og allir öfunduðu mig og allir vildu vera vinir mínir til að fara á bak því hann átti eina tíu hesta og það var skrýtið sko á þeim tíma þá gengu þeir sjálfala hér um allt og þeir sóttu aðallega hér að var svo mikill gróður þar út af þessu mjöli öllu þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa við verðum hérna að viku liðinni